<hesitation> أما أفضل نتفرج على فيلم أو نقرا كتاب؟ <hesitation> الحق أنا بفضل أتفرج على فيلم يعني مش زي لما نشبح المشاهد ونشبح ال- <hesitation> كدا <hesitation> حتعلق في الداكرة أفضل من إنه <hesitation> نقرا كتاب، كتاب ممكن نتدكره فترة بسيطة أو حتى أتناء قرايته يعني حنشعر بملل مش زي الفيلم يعني مشاهد وكدا وموسيقى وما إلى ذلك.